Ароба чарх ва дастак дорад. Вақте борро ба болои он мегузорӣ, вазн ба чарх меафтад. Бо ками қувват онро метавон тела дод. Ҳамин тавр, борҳои вазнинро осон мекашонанд. Онро бештар дар боғ ё сохтмон истифода мебаранд.